امم ممكن أقول له ممكن لو سمحت تخليني أركز شوية. عندي شغل لازم أخلصه وراح نتكلم بعدين أو أكون أعرف إنك تحبي تسولف بس اليوم عندي شغل كثير. وممكن بعدين نكتب نكمل الحديث. بالطريقة هذي اكون يلا بكون مو مهين خليته يعرف أن دي حاجة للتركيز لازم أخلص العمل اللي وراي.